Ny fagnanovana sakafo ndray ajany raha hanina io dia sy raha hanina foagna aketo ka sy hampiovy sirony nefa atao malady be <hesitation> dia asiana siramamy na i siramamy tegna igny zany an ovana tintely ndraika amy fagnanovana rahana magnano salade de fruit zany ohatra dia avela zany siramamy an fa tintely ndraika atao aminazy